Amɛk mase we ashe ma se wena amɛk mase we she dole ma yukpa aŋa ma ma ya wa ma ŋara aga ma wak ŋa gogo wak cu ma se wak cu ma maa mi kpa ko shaga egya mase kpa ke mama set kpo karato ma kpo biciki ze gya se tɛmaki vaguwa ma domi anyi ne saka wena amɛk sa wena amɛk sa ve a kpa eti aŋa ni ba nike aŋa berke te agoi a taŋa aga gan na je a wa wak agogo ba su wak aga ba sa kpo binciki ba ko she mɛk ko keci nyme mwet ze geve lalo zhoma acen je gawa ju sawu su nyi vetonyi we ashe lene to nya zhoma ke ne je aŋa ju je aŋa ju je aj-a ju je aj-a ju su wena amɛk sa kpa eti əa ni ba se kpe eti aŋa muba aŋa mu wu berkete ama muso wena amɛk yaka mata muso wu ocɛ mwu timetebu oŋo kpa eti aŋa mu amɛk jene ma kpa de amɛk ma wak agogo emɛk je ma wak ocu amɛk je ma wak oga Amɛk je ma kpa eŋke gya su dat mu biting time kpɛ ti ko ma kpɛ su ko sat munyi ve muso zek ve mu muso kpe eti aŋa mule amɛk kpɛ ti aŋa domi aŋa mu wenu sap weno dara je ama mu neke aŋa berkete ba mu na amekk muso wak aga ba bamu na emɛk muso kpe eŋke gya bamu na amɛk muso wak agogo ba ko esha mɛk mu wa awi ji awi zhoma je aŋa lami je aŋa <hesitation> osisily je aŋa ju ŋoɔ ju sena musu wena me musu wena amɛk hara awɛ mu wa je mmakata ba me hari anyina ma hari awɛŋa ni waje makata a zhora de maata ba haze kpa eŋke gya domisana le amɛk sa kpa ana ni ba a kamata komi eti muso wenaje a koy amek muso ve <hesitation> ele ma se kpw eti be ma kpɛ jene domi dara ja oŋa mu muso ve <hesitation> muje alum le son na mɛk domi aŋa sa wen amɛk ve <hesitation> mu vice muso <hesitation> le emɛk dole mu zere aluɔ neye amɛk dole mu zere aluɔ neye amɛk mukpe eti aŋa domi ve mu je alumpɔ le amɛk mu ba da aŋa bu kpe̱ eti aŋa domi akoy amɛk sa wena egyap je.